Sj me nyjnko bi pj dj cboaboa ne ndzjmba ano yie na ne ndzjmba anndeda basa basa a, afotu a medze ma no nye dj odzi kan, cbckc abajfor ntentjn kjse no do. Ndj yjwc ndzjmba pii a obotum ahyehyj w'edwuma, wo biribiara epj dj eyj nyinara ama wo kama kama. Cno ibotum akc beebi akc hor na edze abjfam wo dan mu. Da w'enyi bc do no, ckaakaa wo ma eboaboa wo ndzjmba ano yie.